Subu taŋ ner awurgaataanu kok sal siren jaamiyegin, maa jaamiyegin akan wurgan kolii nugu kaa ndraŋan musuwak embegu n̰aaman, misteregin kokon, musuwak embegu sew siren, aasugun andinday tindaanu ndriyan kujinin tigirin, wuda siren, yayan sallay embegu baar sugun sebeyee ebeen kaa owol ndoŋon, rakaten n̰aaman ndrekee embee foŋoy fafaraa tiŋgu yayan, taagiyegu embegu yayan tugudok kalak cow siŋen, tiŋin jaamiyegin kiya kokon kaynu kan jiŋ salsiren sallama sun baakiyat saaliyat ndrii melegu juuren, faatek n̰aaman, kay tiŋ jiiran waka tiŋ kan kaa wujaa nuŋgooriren, aasuŋun kujinin taŋ karan kolin niŋgeeri kambadraŋaa waagununu sal kirer teraa aasu akkat tiŋen, wujaa kujinin abiitan sallay embegu amtindagin tik suŋun. Kitap embeenu n̰aaman, ŋalaa gersun, sibiyee embenugu kaa ŋalaa tik sun aasuŋun wey en̰igu ŋalaa tiŋertee tidaynu, kolliin kaa laday gin yayan fotor naa jaahaza sire annaa taka tiŋirin, jiiran nun kokon nuŋuyin faatime kaŋgu kaa, adilay kaŋgu kaa, aamat kaŋgu kaa, achta kaŋgu kaa, kok nuŋguyin, muŋguyin, aasuŋun min̰ek gu kaa yoy nuŋguyin, muŋak gu kaa nuŋuyin, landjatuu embeenugu kaa nuŋuyin, aasuŋun wii min̰iŋin kaa kokon gaakoŋoni aasu waŋgu kaa tiyaabaa weniinu n̰aaman taŋ kujinin karan, chaayee taa kaa, kaafe taa kaa, gaawaa taa kaa yaŋan aasuŋun futuaayek tindaanu daraasun, wujaa giran koliinugu wurŋan naŋan aasuŋun ta kujinin wujaa, wey ta feesiŋen yay yiken aasuŋun tiŋirin tiffgu seret siŋen. Aasugun n̰amukalak jaan̰iin kokowtuu wiitandaanaa tobolos sun, jaan̰in kaa, koon̰in kaa, yon kaa, tifiinugu kaa, jartuŋulin kaa, kartuŋulin kaa, awan nugu kaa, jaa n̰aŋam nugu kaa, tabugu kaa, dariŋ nugu kaa, kasin̰ii nugu kaa, komur nugu kaa, didii nugu kaa, andriyan hor n̰amuk kayan, aasuŋun ndrekee hedimee naanugu yayan, aasuŋun tiŋirin hedimee naa barigin maa akaran, jamaanugu nuŋguyin dumnan aafee an kurŋaa, teybin kaa taŋtun konin aasun karan buro gin yayan, chaakuch embegu ndoŋun aasuŋun kulsir nugu kaa kok nuŋuyin, likey kurŋaa aasun, annaa taka kulsirnugu nuŋuyin wey hedimee bada sun ta indan sak oddoy. Aasuŋun ta hedim sire sak oddoy degiigak ottukoo kayan nokoy mindriinu taanu kuliyak ti aawirka wujaa chayee an tindaa kaa, enjii taa kaa, gaatok taa kaa, likeemat taa kaa, tuyoo kaa n̰an wujaa feriŋ nat tiŋin lalliyak tindatandaa jaa ŋalaa tik tik karan ŋalaa tik tik bitigu kaa ŋalaa alkaanak sun kujinin yagiran annaa taka tigin ner awur ŋaataanu suk ka yagiran lutok miday tindaanu n̰aaman, moosaayek taa kaa, ababataayek taa kaa, enjii kiraa yaŋaa naa taa kaa n̰aaman, aasuŋu wujaa tamaatimaayek taa kaa, figilaayek taa kaa n̰aaman takalan aasugun n̰aaman kujinin akaka kolii adil nirnu adil worŋoka dumnan tay siŋen n̰an wujaa hedimee nun kujinin n̰edii kudurak tindaka, wujaa kujinin hedimeenu gudurak tindaka. Aasuŋu hedimee nugu yow kaatir ka hedim sire, hedim sire, hedim sire, duhur sala naa tuyoka wujaa kusaanan koliinun kujinin waŋgu giraanun ner n̰aaman, taŋ nunjinin kara hedimen ner gira naa barigin akar taanu laptan nun ner tiŋirin, tiŋiri, tiŋiri, tiŋiri sun tirnbilii kan wujaa mootoyek kan lolii waka tiŋirin kaa wekit tamsi, annaa taa waŋ jaa tiŋin chaarii foŋoy nun karan suugu koyok siŋen, suugin ner wujaa, rompayek kullak tiigin kokon aasuŋun tiigin ner wujaa chaarii foŋoy tiigunun n̰aaman kiya, kiya, kiya sun anta andraktee ti, wujaa kiya, kiya kokon madarasak wenigu ndrakan aasuŋun waŋ jaa feriŋ nak mbochi, ombulsi mindakati kok okon teeti, waŋgu tukunun n̰aaman taŋ kujinin kaa, wujaa suwek gu hachaa suŋun. Suunak taŋ nak n̰aaman, wujaa hadaarayek taa kaa n̰aaman, aasuŋun lutoo midaynugu dum kusaakan n̰amsan te taŋ mandraktee ti. Taŋ mandrakaa taanu, yayan aasuŋun ŋalaa kuliyan salsiren, aasuŋun melegu ŋalaa juuren, wujaa ŋalaa kaa gersun, aasuŋun ta koliinu waŋ tiŋirin taŋnak embegu tii tiŋirin laday gin yayan aasuŋun annaa taka taŋnak embegu gureynun yayan akilak tindriyarka n̰an aasuŋun ti kujinin wujaa eyiŋertee ti hedimee nun. Aasuŋun eyiŋertiigu saak kuŋaal degiigak ottuk kayaŋ tisi, annaa taka kujinin oyŋurootaanu, wujaa kaa hedimee n̰ediinun taka hedim «hèsitation» mukhirib nandrakan aasuŋun ta taŋ owojinteeti, taŋ owojin tiyoonu. Tiŋirin mootok embegu barik monjayik gin ner n̰aaman feesuŋun kundik ti tatanaa kaa annaa taka mootok embegu kundigin ner tul suŋun n̰oŋun taŋ owointee ti. Taŋ owojin nu jaa, barik tek hachaa suŋun gon̰eŋ nak wir n̰aaman aasuŋunta owojiki. Annaa taa waŋ jaa kujinii waŋ niyek kan falaa ti. Taŋ aasuŋun owojinnoonu nalliyak an andaka ayanu taŋnak embegu laaga endirŋen mawun karan ta enek tindaa kaa n̰aaman aasugun kusan karii andiran, enjii onduyoka yaŋan tafii baar suŋun edin aasuŋun akilagu naran annaati.